والله فكرة التنوع في <hesitation> مجموعة أصحابك عندها فوائد اي، لكن هل هي حاجة مهمة لدرجة أنو تكون <hesitation> عند أي زول؟ ما بقدر أقول ليك أي. الأصحاب في النهاية هم الناس الأنت بتمشي معاهم و عندك مزاج معاهم و كده، فكرة أنو يكون عندك أصحاب مختلفين اي بتساعد في تنوع الأفكار و انتشارها، لكن ما بعتقد إنها ضرورية شديد في حياة كل زول.